Ta taran' nej chunj nej koj nej hiaj lí nej sisi kutin' man niin ta'nga lí, 'i lí ni ako lí ni ba hiaj lí ni sisi kutin' lí ni ta karri maan 'na' nne nga utin' lí ni, sisi 'ngo chun ni ro'min 'ngo chun rukwii 'ngo chun na'nín sisi kutin' man ni, ta karri maan añanj nne riñanj sij niin ta'ngaj 'i man nej na'an man nej ran' chii lí ni ta'nga lí ni, ta min 'ngo si 'hiaj ta taran' nej chun lí koj lí sisi 'ngo ra'a koj lí ta titín' ta karri maan abi nne riki lí, sisi koj ba to riki min lí ni ta karri maan abi si ba too riki lí si ni ta tarra'anj niin ta'nga' níinj, 'i man nej na'an man nej ta min 'ngo si 'hia koj ni taj ro' run' min 'ngo ngwii ta min si 'hiaj lí niin ta'nga' lí.